कुत्तु म जू आम स्वस्त्य संबंधित समस्या छीन जने त्वचे एलर्जी पाचन समस्या जोड़ों दर्द दाँतु म समस्या और मोटापा सामिल छीन कुछ नसलूँ म विसिस्ट स्वास्त्य समस्या भी वे सकदी इसलिये हमू त नियमित रूप से जू पसु कु चिकित्सक ची वेमु जाँच करवोंण चेंदी ताकि जू कुत्ता छीन ऊ स्वस्त रे सके।